Au mametek emi dua ia nanoka esa namnasa esa te tale'e de emi dua esa mamnasa esa kalo kanu masalah sone mafada ho ela hahaen tao nasak esa no esa sila te ta malole ndia kakolak matbabesa hahaen tao nasak.